Muzika klasike osht shumë e randsishme n'Poloni. E kanë kompozitorin e famshëm Fredrik Shopenin. Mandej edhe folklori edhe vallzimet tradicionale janë pjesë e trashigimisë tyne. Festat fetare si pashkët edhe krishtlindjet janë t'mbushuna me zakone t'veçanta.